‘N clima di burrasca mi fa pinsari a lu scrusciu di lu ventu ca frisca tra l’arvuli, all’unni auti ca sbattunu forti supra li scogli, a lu celu scuru ca s’illumina a tratti cu lampi mpruvisi, a na sensazioni di ansia e tinsioni nta l’aria, a la natura ca pari ca si ribella, viva e stravacanti.